نخير نمشي نعدي رحلة مع <hesitation> شريك حياتي وعمري <hesitation> وصديقي وكل شيء <noise> خاطر هو صاحب وهو شريك وهو لعشير وهو اللي عوضلي كل شيء معاه نحس روحي <hesitation> على راحتي نحب نعدي معاه وقات مزيانة ونحب نشيخ ونتفرهد ونضحكو من غير ما نفكر في الواقع اللي خليناه ورانا.